होटेलन जेंया नळ्या घरान, भुरगी असव किवा जनता, नेन्ते असव किवा बैला, हिरोइन असव किवा हिरो जेईताना खाना बरे बरे पदार्थ गियताना दांतानी तऱ गुसतात तेवा प्रत्येक जण <hesitation> टुथपिक्स छोत वापर करतात नळ्यार दाततल जो मिरें <hesitation> जादीनोव तोह मिरें ठारो जाएना। तेंच्या भैर दांत किडतात यी वेगळी गोष्ट आनी खूप त्रास सुधा जात।